मसरम्प र <hesitation> गौसर्निस् <hesitation> सेन्स् कलम्ने मनेक् मनम्सुन इजे <hesitation> कुऐदोन रेनतन्ग। म्पए जेरव् जेतिन् कुऐदव बिसेर जानन्त्र, <hesitation> कुऐदव पर्दोन्ग् बिफक मनम्सुन रेन्तन्ग। म्पए बिसेर मनम्सुन इक मन्बतै। भिसेर मन्से <hesitation> फेरोमोनेअन् <hesitation> लनै। तेल्मर्क् मने गर कुऐदोन प्रेप्रि नेलगि। मन्से सेन्त् लम मन्से बनै बिअ। <hesitation> जिज् <hesitation> कुऐदव ओदोन्ग् बिनि लोकेसन् क मिति नै जे। म्पए गौनि <hesitation> थनै जदने प्रए। <hesitation> म्पए मसरम्पने लगपर्क लनने। भेकैदोक लनने थन्ग बिसेर गौसर्नि इनोअलगे। म्पए <hesitation> बिक स्तोर् कलम्ने बिसेर जते थन्द पत्र होजन है। जब् लबिसेर गौसर्नि कुदुन्ग निप्रएव न निप्रएव निकनन है।